Surungal niru sanditi kebedi di, odi je robe, odi je gorbe, je robe ro, to kanjoni, to gol be gudel be adi ko, to be mayafi de gorbe bo, to gol be sarla be hoofenere, ko bo benanta gare ol.